Raha zaho a magnano dia tongotra dia ny raha hoentiko agnatin'ny kitapoko lahateo a dia asiako rano, asiako sakafo mazava ho azy, dia izay.